. Ham gho ogbe kwu waa nnongho odik ohura eyina, iwaa ha daa ngwong chen okakwam ogbaghum bii, omanim ha egbong cherim ossimum odim khezam. mada iwa osimim khobok odim khezam, ghe egbong nda, ngwongha achen hẹ nne ezam hẹ diwa hamm ngwong chen nne aba itta aba inna dabeh ma ayin oyin, ekpo pya mann mosima ochi otok hezam. ode erengha, egbara zerr che chi iwa beh na zimma akhok abughubughe. mada abẹh khok abughibughi mboma, saa beh won otok nvoma, mann kho gbobhi motoha okhi mi irongha mochi. iwa aba inna beh ffua ararari bishit mbok behagbobhi beh sima meh beh cho otok otok kpenamkpen, iwa, mada momoh oyin khe zamm, saa moh ozima anong moyin, mando kwebeh awon ekpo mbyoma mochi. abokpa, otok kpenamkpen, abubkpa. mbo arankeri aperipr pa abe ma aperii beh soha abasehop duk beh aghe ma arankeri mboma mochi. saa mochicha abasehop mboma tara arankeri mboma bishit. monoh ofona, beh ayin, beh da abeh amaa p'abeh. madii sa mma tem beh womaa bii jọah. Beh woma, beh woma, be womaa. masima beh si osom nvoma, tara etem obunghi che chabeh, tara idadagha sabeh. Ma ogbe nwoma kwa aba inna, waa, beh dagha ayok kpong kpong. And mando kwuneh sii osọm vo ma sẹ ma . Obengha beh, beh maa sii osom nwo ma. Be ma ayin eyina ndoma, iwaa, beh maa sii odadami nwoma beh si ochatok be nangha ayok. mando abah ittaa mada beh abha ekpo mboma mowoni nwoma e. iwa, beh ma abhani enona e. ekpo emma ekwu kho okhap, akhimakan akwu okhap, mbub ikwu hokhap. ohuri diwa beh ssimi ididagha nsoma beh soyok ọsọm tara idadagha sii ibinokpabi. And mando kwa oyagbin osima orengha ojib tara mann kho ogbe nwo madi saa beh huna eyina ndoma, odim kwo osok ayi nwoma kwu beh ahuna obhera nwoma, okha asuk peh ozoha obora, mada obera asuk mboma, saa beh gwo ma se ma, asuk bonya aki beh ahema, beh soha abera. mada beh berr, khe ekpebah ma kwu sa be yerayo. Beh soha esaha dung ndoma chi beh chi beh rikh. edung chi beh cha arik, beh togha aji khe kpebha. beh chi, beh chi and mada iwa beh mma chi che, beh ayok izama hananaghi, mada iwa beh ma chi che, behayok isam hananghi, mada iwa beh chi che, waa abinna beh ma iii waa mada beh kha eyina ahuna osoha vaa peh oyinoyin ozoha ojii oyok mada osi oyok meh, nwa kwoyok ayok izama hosii massa ohuma eyina ndoma, okwo ohebha nwakwe ha odidiri. waa abinna, eyina ndo manya edami mana etem ma ivin. . Oyok osor ararari kha ffe. obenoh beh bina moyin e. ohuri adadagha siwa beh ham tara ayok mando si kwo osima ayok oyin oso osi ibha njoma bishit, moh owoni nwoma. Mada osi ibha ndoma, obhera oyok ohuri nkwo sisi soham, onanghe ochatok khosap. onengha edik khosap. ohuri idadagha siwa beh ham e. mo ogbe nwoma e, meh eyina ndoma, mo abhera nwoma kwa abeh abheri tara idadaha ndoma. widik inima ikwu kha oghap. ntonghi, agbanya, otokpenamkpen, mbo beh khok abughi bughi kha anye nyeghi beh bhaa beh khok. Egbara zerr beh sima beh khok, evengha beh sima beh khok. Anong aya bechi beh seh osom. iwa echen eme kwu khoghap e. wa fona meh eyina ndoma, beh ma abhan nnona e. mando kwu waa akwe ede e. Tara idadagha ndoma e. sa eyina e cha beh bobhom mma e, wa abi ittaa, beh wop kho odidiri e tara eyina cha beh e. Tara owoni som vonya ffa beh mma asii. owoni sọm nvoma, mekwa azima, aghe nwa kwo kha anwet, akpe echen mboma, assima akhe nwa kwo ghanwet. owoni sọm nvoma, ohamin ogbong hirihiri meh. mo ogbom affokpa mo owoni som nvoma, ma affokpa mboma, akpe assom nwa kwo nwerr, akpe abuhi buhi mboma assim asom nwa kwo hanwerr. mo owoni som nvoma ffa iwa abi ittaa ama si asima ffa . Asahi oyok ododok owoni tara idadagha soh sa uham tara oyok. tara nkwo sisi soh sa aham taroyok. Mando kwu wa eyina ede e. Eyina ndoma, wa ekiman esah madi iwa monosi ighom, tara ahonakpa, eyina ndoma wa ekwe sii mann mona omo obribha agbang gbang kpa. Eyina ndoma, wa ekwe sii mann mohama nnangkwa mogbe nwoma. Eyina ndoma, iwa ekwe simann, mohami idik, mohama erongha cha mossim osom vaa hanwerr. meh eyina ndoma eh. Eyina ndo mase maa osuma ma ewu cha mayina, eyina esima enanghi mann ojibhadah kwa mossim onyuni vaa pamann beh chinororo e. pa mossim onanghi vaa pamann beh zaa nwerr e pa mozim onang vaa pamann beh jegha okara zerr. Eyina ndo madane domeh e.